scaffolding ni wala inde beh fulfulde ama dhum ledde on ko katako jeh beh naftirta to'a nyibam saare behdo fiya hunde mai do jogha saare boh mo nyibata saare mai wawan va'a hado mai do nyiba ko wada penty ko wada plasta beh mai